आलुओं थें लम्बा समय तक ताज़ा रखणा का वास्ता ऊँ थें फ्रीज़ मा नी रखियूँ चैन्दु। कच्चा आलू मा कई ज्यादा मात्रा मा स्टार्च होंदु। और ठंडा तापमान मा रखणा से स्टार्च शर्करा मा बदले जांदू। ये से आलू पकोंण पर मीठा और गहरा रंग का ह्वे सकदिन।